Karazagna raha magnitry ampesena amina ahandro: celeri, kotomila, <hesitation> persily, romarin, du thyn, essence-na vanille, girofle, Ylang-ylang, essence essence-na hibiscus, rôzy.